Okay mi <noise> kupuen a suwu sina vei row row riu sinwa eta tembir vititir ngen nani ngeh wakqet shen me kupuen akurong simunan me <noise> kupuen an mon mino bura kokok arong mino wasa eh pevin atlikrano eve eh sin akap tilkrano evi esin ai vei sih mene akaptilkrano emi bit simiwuho me kupuen takupo no or ta artino me kepnits mene buer shin wah ngata sher irow ai buer wa taka shin wah ahga ta luest evei eta siu ma me kupuen me kupuen to kopkop nesi no simtaim wah etsiu sirow me <noise> kupuen wat sin sino watawarotano eh taman ehi atlikran eh taman esih etsiu en taman eve ah siusiu en siu rakot rapora wuratano m atitir bong takap bura kokok simuna atlikran ma me kupuen ehi aku sher beriuot aku kor bu bor aku kando bu bor s- s- sngur ian eh taman simtaim wagur tu whis ut shin wah et whis ut me kupuen te sher chorvei wah ken ngan eh taman tite karim bor narkaram bor nemei sen taman eh taman wah chorke napuek na manra simunan Eh taman ah laroh ian me ngan natamoiroir siminunan ian kehgo vinis ken uot eh taman me kupuen an planin ngan wahgor ta whis ken erah whis uot naneseh ian me gineh natampirpir so gorte whis ken ngar whis uot nara nesi ian me ginem na <noise> por puk ngan me rar na mong bu pirpir me rar ma bu mene ber ngta laron magit woh kato bor na ngou na natampirpir ngi wah me kupen aia suwa sinawai simi sumunan ah mon me taman ma goso under kino kephits wah git me bit simi wunoh ian me kupuen oite kop was ngan wai wu esi me bit simi wunoh sihn me whis wan tirtir que nambaut me kupuen tamtur tandere in takapona wah evoi eh sih ian ate me whis bit simi wunoh or ate me puir or otme sa pait ei atlikran wah o taman eva mon nin tanga stir pasim ngan ngan en taman simi wunan <noise> takopkop no arong eh nog eh artino me chap ke me kurikuri simi wunan akngir eh taman